ഫ്രുഇത് സ്മൂഥിഏ അദേ അരോഗ്യ കരമയന ഉര്ഛിന്। കരമയന മര്യു തേലികഗ തയരയ ദ്രിന്ക്। ഇദി ബ്രേഅക്ഫസ്ത് കി സ്നച്ക് കി ലേധ വോര്ക് ഓഉത്। തരവദ തഗദനി കി ബേസ്ത് ഓപ്തിഓന് ഏന്ഛുകോന്ന। ഫലലു ചുപ് ബോപ്പൈ, അരതി, സ്ത്രവ്ബേര്ര്യ്। മമദിപന്ദു, ദ്രക്ശ, ലേദ മിക്സ് ഫ്രുഇത്സ്। പലു അരു കപ്പു ഥേനേ തബ്ലേ സ്പൂന് യഗദ് ലേദ। ചുസ്തര്ദ് അരു കപ്പു ഇചേ ചുബേസ് ലേദ ഏന്ഛുകോന്ന। ഫലലു സനഗ തരഗി മിക്സി ലോ വേഇയനി ദിനി। ലോ പലു യഗദ് മര്യു ഥേനേ വേസി ബ്ലേന്ദേര് തോ। <hesitation> വേഇസികോവലി ഇചേ ചുബേസ് വേസി। മേഥഗ മര്യു ച്രേഅമ്യ് ക വേസി ഏന്തവര്കു। ബ്ലേന്ദ് ഛയലി ഛ്ഹകതി ഫ്രുഇത്യ് അരോമ വഛഗ। സ്മൂഥിഏ ഗ്ലസ്സ് ലോ പോയലി മി ഇശ്തമയനേ। <hesitation> തോപ്പിന്ഗ്സ് മര്യു ദ്ര്യ് ഫ്രുഇത്। <noise> ജോദിന്ഛി മിക്സ് ഛയന്ദി।